rétt á eftir við fjöllum um bókina bjargræði eftir Hermann Stefánsson hún

hún fjallar um Björgu kompu eftir Sigrúnu Pálsdóttur Passíusálma eftir Einar Kárason Andri Snær Magnason kemur hérna með smásagnasafn svo ætlum við að gera bragð úr ellefta boðorðinu og fjalla um barnabækur hér í lok þáttarins fara yfir nokkrar barnabækur og gerum það í þáttunum fram að jólum

ég að vera mjög klisjulegur að við erum hérna með kónginn Arnald drottninguna

hann Ragnar eigum við ekki að byrja á Arnaldi Indriðasyni

Íslendinga á ófriðartímum frá

í Norður Finnlandi með skipi sem hét Esja hátt í þrjú hundruð Íslendingar sem komu heim nítján hundruð og fjörutíu og forðuðust þannig stríðsátökin í í Evrópu já og segir einmitt svona frá þeirri ferð eða það er hluti af

stödd í Reykjavík

Flóvent og sem er Vestur Íslendingur og þetta mun vera þriðja bókin sem er með þessum aðalpersónum hann kann að skíra persónurnar Flóvent og ég hef bara allt gott um þessa sögu að segja hann Arnaldur skrifar vel og byggir vel upp kannski er þetta dálítið líkt bara venjulegri lögreglurannsókn það er smá heppni þarna svo eru þeir að þjarma

taka meðal annars eins og maður segir good cop bad cop á einn með ágætis árangri og svo með svona ákveðnu hyggjuviti þá leysa þeir málið já Kolbrún hvernig finnst þér þetta þetta er tuttugasta bók Arnalds og maður spyr alltaf þetta er mjög góð bók

alltaf að tala um þetta sögusvið sem honum tekst að skapa að hann fer með mann til þessa tíma við sjáum þarna bara hvernig hann lýsir mat heimkynnum og bústöðum

andrúmslofti það eru litlu smáatriðin sem hann gerir svo frábærlega og samskiptum náttúrulega Ameríkana og Íslendinga Kanarnir fyrirlíta okkur náttúrulega og svo er persónusköpunin með þessa tvo lögreglumenn við kynnumst þeim kannski ekkert betur en við gerðum í tveim síðustu bókum mér finnst það ekki galli vegna þess að við erum að kynnast þarna og honum tekst ekki bara að lýsa þeim aðalpersónum eins og ungu stúlkunni sem bíður eftir unnusta sínum

honum tekst ekki bara að lýsa þeim persónum á þann hátt að við skynjum þær og og finnum til með þeim heldur líka hann er algjör snillingur

draga aukapersónur skýrum dráttum þótt þótt þær komi bara þegar hann segir okkur frá konu sem fór í einu sem hún átti til að ganga á fund lögreglunnar bara með þetta en ég

að bæði Thorson og Flóvent eru og Erlendur er náttúrulega dulur líka að hann mætti íhuga það að vera með einhvern svakalega opinn ef

það sé eitthvað mikið í þessu kápan hún hún er dramatísk

hiklaust hægt að mæla með mjög góð hins vegar á allt öðrum stað hún er bara í í

maður hefur stundum velt því fyrir sér með

hljóti að vera erfiðast að vera í nútímanum þar sem allir þessir samfélagsmiðlar og farsímar eru komnir og maður hugsar stundum gat hann ekki bara hringt eða eitthvað slíkt en þarna er Yrsa alveg í nútímanum með

Snaptjatt fær í símann og það getur verið lifandi myndir eða ljósmyndir og texti og þarna er bara ung stúlka henni henni er misþyrmt á klósetti í bíói og send út

hrollverkjandi kaflar þarna en ég hefði viljað hafa þá fleiri hef á tilfinningunni að ég sé ánægðari með þessa bók heldur en þú mér fannst hún þrælspennandi og svo er tækifærin eru mikil í nútímanum líka til þess að leggja fólk í einelti

mann langaði til að vita meira hvað krakkar eru að gera vegna þess að það er hægt að gera hrikalega hluti hún er að fjalla um einelti en veikleiki

er sá að hún er stundum að

búin að segja manni ákveðinn hlut svo og ég fann fyrir því í þessari bók ég fann líka fyrir því sko við vitum að einelti er skelfilegt og sagan sjálf segir það glæpasagan þarna og það þarf ekki að vera með einhverjar vangaveltur eða útlistanir á því eins og er þarna til dæmis ég nefni einn kafla númer sextán sem mér fannst eins og ég sæti undir fyrirlestri og þá

Yrsa heyrðu áfram með söguna komdu með meiri hrollvekju og meiri spennu mér hefur kannski fundist eineltið áhugaverðara en það var líka þarna einelti í ýmsum myndum ekki bara sem hægt er að lesa út úr sögunni sem mér fannst áhugavert en mig langar til að nefna eitt það er að Yrsa hefur óskaplega skemmtilegan húmor þessi kaldhæðni húmor hennar þegar hún er til dæmis að fjalla um sjálfhverfu unglinga eða einhvern lífsstíl ég skellti upp úr einu sinni eða tvisvar og dáist að sko mér finnst kímni hennar frábær hún á að nýta hana meir og líka aðeins meiri hrylling en þú gerir athugasemdir við við kannski stílinn eða

við getum kannski ekki gert kröfu um að allir glæpasagnahöfundar skrifi jafn vel og en sko það er fljótaskrift á einstökum köflum þarna og hún þarf að leggja meiri alúð í stílinn það tekur tíma en hún á að geta það mér finnst öðrum slóðum en Arnaldur hann er að skrifa dálítið sögulegt verk og með vönduðum stíl en hún er svona bara að láta þetta ganga svo er það að ganga mjög vel erlendis og ég held að þetta eigi part af því það er íslenski kuldinn og íslenska myrkrið að til dæmis þarna í byrjun áttatíu og sjö áttatíu og átta á þessum slóðum þá er fólk að að leigja myndbandstæki og myndbandsspólur og skemmtilegt og það er meira að segja gaman að lesa lesa þessa tíma og skoða þá þarna með augum sem maður horfir til baka með Kolbrún það vill svo til að ég hef lesið þær líka þetta er sú bók hans sem minnir mig mest á og það er hrós ég er ekki að skammast lausnin sem er nokkuð óvænt ég var ekki búin að sjá hana fyrir nema kannski rétt áður en það er sagt frá henni hún er

algjörlega í stíl við þetta eru sem sagt tveir hræðilegir atburðir sem gerast með tíu ára millibili þeir eru mátulega óljósir og

honum tekst að halda spennunni hann heldur aðeins frá manni upplýsingum án þess að maður verði móðgaður já og svo koma svona ýmiss konar vendingar

Hulda sem við þekktum þarna úr dimmu ég verð að segja að síðasti kaflinn fyrir okkur sem lásum dimmu þá er sko lokakaflinn lokakaflinn hann er dálítið ógnvekjandi og þeir sem lásu ekki dimmu munu ekki skilja það en við hin prinsinum ég hef lesið betri bækur eftir hann auðvitað eins og allir

þessir höfundar sjálfsagt þeir setja þetta dálítið upp á teikniborði en mér fannst hann ekki alls staðar rísa alveg hann hefði mátt aðeins eyða meiri tíma í að gera suma hluti fylla upp í

þarna er ég dálítið ósammála því þetta er sú bók hans sem mér líkar best en hann á til að skrifa stirðlega það vantar aðeins meira líf í stílinn en þáttaröð byggð á þessari

bók og fleiri eftir hann hefur mikla möguleika ég ætla að nefna eina stjörnu þessarar bókavertíðar ef myndavélin

nær það er maðurinn sem hannar allar þessar kápur þær eru allar ótrúlega flottar það er Ragnar Helgi Ólafsson og gerir reyndar fleira en það er alveg áberandi að allar þessa kápur eru einhvern veginn algjörlega en við ætlum að bregða okkur

af bæ við erum ennþá hérna í húsinu og sjá hvað er að gerast í fáum línum kraftaverk undir jökli er tuttugu og þrjú útkallsbók Óttars Sveinssonar eins og áður er fjallað um hrakninga mannraunir og björgunartilraunir við háskalegar aðstæður að þessu sinni undir Svörtuloftum við Snæfellsnes þar sem Svanborg frá Ólafsvík kastaðist

utan í kletta í miklu brimi og á Hofsjökli þar sem jeppi með tveimur mönnum féll í djúpa sprungu skriftir

Péturs Gunnarssonar fjallar um rithöfundar í fjölskyldu á Öldugötu og í íslenskum skólum sem Pétur ber vel söguna svo í Frakklandi en líka um ástarhug sem hann ber til Hrafnhildar pourquoi pas er fjórða bókin í flokknum háski í hafi eftir Illuga Jökulsson þarna segir frá því þegar rannsóknarskipið franska

fórst í fárviðri á Mýrum nítján hundruð þrjátíu og sex en allir skipverjar dóu utan einn hásetinn er spennusaga eftir Sverri Berg önnur bók hans sögusviðið er Seyðisfjörður og mótmæli gegn stóru gagnaveri sem hefur verið reist í firðinum og þykir dularfullt

er safn af hugmyndaríkum fjarstæðukenndum og óvæntum sögum eftir Sigurbjörgu Þrastardóttur í bókinni má lesa þessar línur karlmanna eru ekki allar þar sem þær eru séðar mér hefur verið sagt að þær hafi í raun réttri hafið göngu sína sem

Einar Kárason velkominn þú gefur út bók sem heitir hvorki meira né minna en Passíusálmarnir það er þú ert að skrifa framhald eða þú ert að skrifast á við bók sem þú gafst út tvö þúsund og þrjú og hét stormur og fjallaði um eiginlega

já já og og karakter sem ég hafði gífurlega gaman af að skrifa um þá og saknaði alltaf dálítið auk þess sem mér fannst vera svo margt ósagt það væru svo miklir

möguleikar með hann hann hafði þá stundum það að orði og gerir enn um svona hluti sem er kannski óþarfi að vera að fara út í í smáatriðum ég ætla ekki að fara út í þá Passíusálma hér

þetta er svona ef við rifjum aðeins upp storm þá bjó hann mestanpart í Danmörku þetta var mjög brokkgengur einstaklingur má segja já já eins og eins og margir menn hann hefur sína kosti og sína galla hans stóri hæfileiki er að sjá yfirleitt sína hlið á málunum og átta sig á því ef eitthvað klikkar þá eru það vitleysingarnir í kringum hann sem hafa klúðrað málum þetta er mjög svona skemmtilegt

sjónarhorn ef maður er að lýsa einhverjum hlutum en hins vegar þá verður þetta

maður sem að sko telur sig alltaf hafa rétt fyrir sér og getur snúið öllu það er sama hvaða atburðarás það er sér í hag einhvern veginn að hún gæti orðið þreytandi í stórum skömmtum svoleiðis að ég

fann upp á því þá að skipta alltaf um sjónarhorn það eru nokkrir karakterar sem segja söguna og ég held því hérna en nú er

stormur að svara fyrir sig sko að hann í rauninni fer að leiðrétta alls konar bull sem þarna er segja söguna eins og hún gerðist í raun og veru það er löng frásögn um æsku hans og uppruna í bókinni stormur en hann bendir á að hann hafi aldrei þekkt þetta fólk sem þar er sagt frá hann kannast ekkert við þetta hann segir frá allt öðru fólki sem voru foreldrar hans og amma hans í Ameríku og svo framvegis svo náttúrulega lendir hann í nýjum ævintýrum annars vegar þá er hann óheppinn með það að menn svindla á honum og hlunnfara dálítið í gegnum lífið og og standa ekki við það sem þeir höfðu lofað og klúðra ýmsu en á móti kemur að hann er nokkuð séður sjálfur að finna sér leiðir til að sleppa sæmilega þægilega frá lífinu en þú verður eiginlega svo sjálfur persóna í bókinni því hann er að leiðrétta rangfærslurnar í þér þannig að þú ert orðinn orðinn karakter í ég er orðinn karakter í bókinni og hann gefur ekkert rosalega mikið fyrir þennan

við förum saman mjög eftirminnilega ferð til

mikilli sátt í hans konungsríki úti í hans blokk í Danmörku sitjum á svölunum og og gerum upp málin er er raunveruleg fyrirmynd að þessum manni það er að sjálfsögðu raunveruleg fyrirmynd að þessum manni eins og eins og öllum öðrum en það er mjög hættulegt fyrir höfund að taka þátt í þessum leik um fyrirmyndirnar

hann er ekki bara einn heldur líka konan hans og og vinir og alls konar persónur sem eru kallaðar til að bera vitni jú jú jú jú svo er þetta storm og í rauninni kvikna allar hans hugmyndir út frá því ég hef þessari aðferð sem margir halda að sé dálítið nýleg og

en fínasta útgáfan af þessu sem ég man eftir úr heimsbókmenntunum er don Kíkóti sem að sumir segja að sé fyrsta skáldsagan í sögunni þar er höfundurinn eða sá sem segir frá hann hefur fundið eitthvað handrit

segja hvað gerist

er að útskýra hvernig stóð á því að það eru alls konar vitleysur í því og svona

langað til þess að að vinna dálítið á þessum nótum og nú er ég að gera það koma svona sjálfur vera inni í bókinni einhvern veginn já og ræða

við söguefnið og jafnvel láta það svona kallast á við mig sem sögumann og höfund þarna ertu í samtímanum þú ert það var voða gaman að koma svona í í okkar okkar veruleika á ný okkar samtíma við ætlum að fara bjargræði skáldsaga eftir þig en í þessari bók er Björg löngu látið skáld sögumaður ég valdi ekki efnið heldur valdi efnið mig ég þekkti hana ekki rakst á hana bara og fór að kynna mér eigin uppruna út fyrir Grenivík til um eigin ætt og þessar slóðir mig langaði að

taka viðtöl við fólk sem bjó þarna þetta er allt í eyði fór í eyði fjörutíu og fjögur síðast það er ennþá lifandi fólk sem bjó þarna þegar maður les sér til um þessar slóðir rekst maður mjög fljótlega á Látra Björgu og síðan rekst maður aftur á Látra Björgu og kemst að því að hún

æðislegt skáld þetta er besta skáld átjándu aldar held ég og hún hún einhvern veginn bara heltók mig og byrjaði að suða án þess að ég ætlaði að skrifa skáldsögu um þetta hún byrjaði bara að hún var sjómaður og bóndi sinn eigin herra úti á Látrum á Látraströnd við Eyjafjörð hún hitti alltaf í mark og var illa við valdið hún er mikil þjóðsaga og þjóðsagan segir að hún hafi verið á flakki í þrjátíu ár ég held að það sé nú vitleysa hún er ekki

sýslumenn og prestar í hennar ætt en hún elst þarna upp og í þessari bók þá á hún erindi til Reykjavíkur

hún kom til Reykjavíkur í lifanda lífi og Viðeyjar og yrkir um það en hún kemur til Reykjavíkur

þar fund við mann sem á við hana eitthvert erindi kallar kallar kallar hana til sín hún kemur að vissu leyti inn í okkar nútíma hérna í ekki borgarlífið við kannski séð þetta núna í bandarísku forsetakosningunum að þetta er ekki íslenskt fyrirbæri þessi rosalegi munur milli sveitar og borgar borgirnar eru eins og þú býrð í Reykjavík og síðan ferðu á einhverjar ráðstefnur og hvort sem þú ferð til New York eða eitthvað þá ertu alltaf í sömu

milli Reykjavíkur Hveragerðis heldur en þannig að Björg kemur einhvern veginn bara inn í þennan tíma já og er þrjú hundruð ára gömul í við það bætist tíminn hún er náttúrulega ekki úr nútímanum

megi nú alveg við það er mikið að gerast í kringum Björgu núna á þessum tíma maður heyrir nafn hennar hér og þar hún kemur út í nokkrum bókum núna og það er búið að reisa minnismerki um hana í Grenivík hún hefur alltaf verið lifandi hefð þarna fyrir norðan þetta skáld sem þoldi ekki hroka og hitti alltaf í mark og var svona ofboðslega fín í þessari músík þessum galdri það sem

reyna að gera í þessari bók

texta sem einhverjum galdri

tónlist það er verið að reisa annað minnismerki um hana í Dalvík og svo er unnið að heimildamynd eða hún er í farvatninu og hefur verið í nokkur ár um um Björgu vegna þess að við höfum ekkert efni á því

eða kannski ekki með kjaft hún bara hittir í mark við höfum ekkert efni á því að henda svona almennilegu skáldi

átjándu aldar okkar Íslendinga þetta hefur verið einhver uppljómun fyrir þig að kynnast þessu skáldi hún er svo nútímaleg hún er svo á skjön við sinn tíðaranda og svo beitt og ekki í takti við einu sinni trúarlíf átjándu aldar hún er bæði nútímalegri og meiri forneskja í henni þegar hún yrkir um trúmál er það eins og hálfgert guðlast en samt er hún trúuð enda ekki annað hægt á átjándu öld hún heltók mig bara

er kominn Andri Snær Magnason hér er glænýtt smásagnasafn sem heitir sofðu ást mín mér finnst þú ert að skrifa mikið um fyrsta bókin þín var smásagnasafn á sínum tíma og það voru nú meiri svona fantasíur og svoleiðis en þarna ertu meira að skrifa inn í inn í tíma þinnar kynslóðar hef reynt að orða þetta þannig að eiginlega allar sögurnar mínar meira að segja smásögurnar

blái hnötturinn LoveStar þá hef ég skapað heiminn allan heiminn sem er í sögunni en í þetta skipti er ég eiginlega að skrifa um heiminn sem skapaði kannski mig og kannski mína kynslóð og kannski það sem

sem fleyga inn í mína ævi en líka minnar kynslóðar manni finnst þetta vera býsna persónuleg bók hún er alveg lang

ein sagan Legoland er alveg einn á móti einum

ég hreinlega þurfti að fá leyfi hjá fólki til þess að fá að skrifa um ákveðna hluti þannig að hún

miklu nær mér og miklu nær fólkinu í kringum mig og síðan kannski mínum tíma svo eru ýmsir þræðir sem koma þarna inn til dæmis útrásin er þarna og

er þarna í alla vega tveimur sögum já það

svona aðeins inn í það náttúrulega er mín kynslóð

að hugsa mikið að þetta var svo mikil klisja útrásin og allt þetta og ég var fastur á flugvellinum í Kaupmannahöfn á Kastrup og það var allt óbærilegt hrunið var óbærilegt uppgjörið Icesave útrásin þetta var allt saman óbærilegt en svo hugsaði og skrifa sögu sem gerist fyrsta janúar tvö þúsund og sjö og ímyndaður vinahópur sem er að halda partý í London og sjá hvað gerist þannig að sú saga er þarna kannski þarna partur af þessu

kynslóð þú ert nú dálítið yngri en ég að hún er að eldast og maður finnur líka fyrir við erum svona að ná þroska þið eruð reyndar af þessari kynslóð eins og svo margir núna

og viljum líta til baka en það er líka persónulega hjá mér þetta er ekkert endilega

nýtt þetta þetta er tónn sem ég hef viljað skrifa

í tuttugu ár ég hef átt þennan tón svona í brotum

gegnum allan ferilinn þannig að í rauninni er er þetta safn svona undirliggjandi tónn fantasíurnar hafa allar komið út en þetta er undirliggjandi tónn sem hefur verið til allan tímann og mér fannst alltaf vanta í mitt höfundarverk að skrifa meira um um sjálfan þig og þitt fólk

alltaf langað til að takast á við veruleikann kannski kannski eins og eins og konseptlistamann langar til að sanna

geti líka málað mynd af fjalli

alltaf langað til að taka veruleikann og glíma við hann en af því hefur bara aldrei orðið fyrr en núna þetta er svona

ekki er hægt að tala um einhverja kynslóð

sem lifir í svona svolitlu hugmyndalegu tómarúmi sko sko uppeldi okkar við tökum út þroska eftir kalda stríðið Berlínarmúrinn fellur þegar maður er kannski sextán ára þannig að það er alla vega engin

vinstri eða kommúnistabylgja eða

fyrri kynslóðum og í rauninni upp úr tvítugu fer maður að skynja að hugsjónin verður frjálshyggjan hjá svona mínum vinum og í mínum vinahópi strákar á mínum aldri grípa frjálshyggjuna mjög sterklega og það er það sem er rökrætt í partýum það er svona frelsið og allt þetta eiginlega ekkert mótvægi til þá við þetta frelsi síðan fer það eins og það fór en en sagan er ekki endilega greining á á því hún er að vissu leyti greining en hún er líka bara ferðalag gegnum gegnum það að alast upp undir

að taka út þroska inni í frjálshyggjunni upplifa síðan hana toppa fyrsta janúar tvö þúsund og sjö þetta er þetta er smá ævisaga kynslóðar þetta er líka svona persónuleg saga fyrir mig sofðu ást mín já sofðu ást mín þakka þér fyrir

við ætlum að fara niður á Landsbókasafn gamla Safnahúsið og hitta Sigrúnu Pálsdóttur

við erum hérna á lessal gamla Landsbókasafnsins þetta er fornfrægur salur þú vannst hérna einu sinni já ég vann hérna níutíu og tvö níutíu þrjú þegar ég var í háskólanámi við Háskóla Íslands og var hér bara bókavörður

minningunni finnst mér eins og afgreiðslan hafi mest snúist um það að bera blöð í fólk af því þá

á filmum en flestir vildu lesa þetta á pappír og þetta var allt bundið í leðurband margt af þessu elstu blöðin bera oft mjög þunga

bunka og þetta var óskaplega skemmtilegt starf því að þegar lítið var að gera þá sat maður hér uppi á palli

og gat í rauninni bara verið að lesa bókin þín kompa aðalatriðið í að hún hangir dálítið á heimildum og þess vegna er ég nú komin með þig í þennan í þennan sal

saga þessarar konu sem er að rannsaka þessa gömlu heimild og gerir þarna að henni finnst merka uppgötvun og bara í upphafi og heldur síðan áfram með sína rannsókn í um það bil sex ár en svo þegar hún er að ganga frá ritgerðinni gáta beinar tilvitnanir og slíkt þá kemst hún að því að hún hefur gleymt að fletta einni síðunni og þar er að finna upplýsingar sem kollvarpa allri hennar hennar kenningu þannig að þetta fjallar sem sagt bæði um það að hún gleymir að fletta síðunni og það er ákveðinn atburður sem verður til þess að hún gleymir henni en líka er hún pínulítið blinduð eftir að hún finnur þessa vísbendingu sem er nokkuð nokkuð sterk nokkuð góð en ekki óyggjandi þá er hún eða það er alveg hægt að greina frá því að hún kemst að því að viðkomandi

og þá fer í rauninni allur hennar lestur um þetta þetta svona snýr pínulítið að því að þekking hún getur verið blindandi á lestur manns maður þarf ef maður er að lesa gömul handrit að vita ýmislegt um tímabilið sem maður er að lesa um og fræðin í kringum það tímabil en það getur líka blindað mann þessi kona saman og svo spinnst inn í þetta fjölskyldan og móðirin sem er svona

frekar fyrirferðarmikil týpa jú hún í rauninni kemur heim og getur ekki gefið neina skýringu af því hún heldur þessu leyndu og fyrir sig

þegar hún uppgötvar þetta þá taka sig upp gömul veikindi hún er með mígreni og hún gefur þá skýringu að hún geti ekki klárað fyrr en

hún sé búin að jafna sig það ríkir einhvern veginn svona samkomulag í í kringum hana um að þetta gerist bara á örskömmum tíma það er alltaf viðbúið að hún sé að fara að leysa frá skjóðunni eða einhver gangi á hana

má ekki gerast af því þá er allt búið þá er er andrúmsloftið farið en þú ert sagnfræðingur og hefur skrifað bækur sem eru

sér kannski einhvern draum en festist í einhverju öðru og það eru ýmsar aðstæður í lífi manns og bara í þjóðfélaginu líka sem sem gera það að verkum að maður heldur áfram með eitthvað sem er kannski ekki akkúrat það sem maður ætlar sér á endanum kláraði ég prófið og fór svo aðallega að vinna við ritstjórn þannig að mér finnst ég stundum ekki geta kallað mig sagnfræðing því ég hef aldrei stundað svona hefðbundnar sagnfræðirannsóknir og verið mjög lauslega

tvær bækur sem ég hef skrifað þær standa svona að forminu til mjög nálægt

þannig að það má segja að ég fljóti á sagnfræðinni inn í inn í inn í skáldskapinn af því það er stórt skref fyrir alla að fara að skrifa skáldsögu ég tala nú ekki um á gamals aldri

að fjalla um barnabækur og gerum það fram að jólum og ég hef fengið með mér Brynhildi Björnsdóttur sem hefur til dæmis verið með leynifélagið á á Rás eins þar sem mikið var fjallað um bækur en skiptum þessu dálítið í þemu já við ákváðum að gera það

þetta eru margar bækur og það er gaman að skoða sem flestar í þessum þætti ætlum við að taka bækur sem eru

eða fróðleiksbækur fyrir krakka kannski vegna þess að það eru ekkert allir krakkar sem hafa áhuga á að lesa sögur eða línulegar frásagnir heldur meira vilja geta

opnað bók og gripið upp einhvern fróðleik eða bara hreinlega sökkt sér inn í áhugamálið sitt þetta eru sem sagt bækur sem fjalla um ýmsa hluti og fyrsta bókin sem verður fyrir okkur er væri ég fuglinn frjáls

og það eru fyrstu skrefin í fuglaskoðun eftir Jóhann Óla Hilmarsson margir krakkar hafa gaman af því að safna hlutum og og safna hinu og þessu þarna er hægt að fara með kíkinn sinn og safna fuglum og fræðast um þá á Íslandi eru hvorki ljón né tígrisdýr en hér erum við með eitt fjölbreyttasta fuglalíf í heimi þannig að íslenskir krakkar hafa

gott og gaman af því að skoða fugla svo erum við með viltu

vita meira um líkamann og það er kannski gaman við þessa bók að hún opnast ótrúlega mikið þetta er bókaflokkur sex bækur sem hafa komið út með ýmsum ýmsum þemum og ýmsum efnum endalaust hægt að opna þetta er eins og dagatal

kannski annar flipi inn í fullt af fróðleik skemmtilegar myndskreytingar og krakkar geta haft gaman af á öllum aldri vegna þess að

bætist alltaf við í hvert skipti sem þú opnar hana þarna geturðu teiknað hausa eða teiknað andlit á verurnar og handleggi og fleira þú getur svona bætt þínu við atburðarásina svo eru náttúrulega litabækur gríðarlega vinsælar hjá öllum aldri

komi mörgum til að lesa sem að vilja helst ekkert lesa bækur það eru

að Illugi Jökulsson hefur tekið þetta saman hérna erum við með bestu fótboltamenn allra tíma já og það er

mjög mikilvægt einmitt að draga krakka inn með öllum tiltækum ráðum við viljum auka lestur og

draga þau inn með að hafa áhugamálin þeirra aðgengileg í bók með fullt af flottum myndum og skemmtilegheitum

hann hefur gefið út nokkrar bækur þarna er hann einhvern

það sé ekki allt sem sýnist skynjun og skynvillur það er mjög skemmtilegt að hann ávarpar heilann segir síðan jafnframt heilanum að

það eigi að fara að plata hann og og svo eru þarna alls konar myndir og

að segja svona heilabrot og fallega hönnuð bók já gríðarlega fallega þá erum við komin að gestunum hjá okkur það eru Margrét Tryggvadóttir og Sævar Helgi Bragason ef við byrjum á á þér Margrét þá ert þú með bók sem heitir barnanna ríkulega myndskreytt hún heitir Linda Ólafsdóttir sem ég fékk til liðs við mig í þessu verki ofsalega flinkur teiknari og myndlistarmaður mig langaði að fá hana til að vinna með mér vegna þess að hún

hefur lítið fengist við að myndskreyta Ísland mundi hafa svona svolítið ferska sýn en hvað vakir fyrir þér með þessari bók hvað vakir fyrir mér ég það er svo merkilegt það er svo margt sem við getum veitt athygli og það er annað

að við förum í gegnum ár í myndunum og ef við ætlum að búa á Íslandi

það er stundum skítakuldi og

stundum myrkur og snjór og vont veður og við þurfum bara að læra að meta það förum við í gegnum í raun heilt ár fjöllum dýr og plöntur en líka þjóðlífið og mannlífið eins og það er í raun og veru og reynum að koma þessu öllu í búning sem er

börn og fullorðna þetta er einmitt bók sem hægt er

að opna og

sjálfstæð mig langaði

að skrifa bók sem krakkar sem lesa lítið lesa óvart alla bókina af því þau detta ofan í eina opnu og svo fletta þau og allt í einu eru þau búin Helgi Bragason stjörnuskoðun fyrir alla fjölskylduna þitt eigið verk og byggir á þinni

löngu vinnu í

fræðslu um stjörnur og

samansafn af þessum tuttugu árum eða svo sem ég hef skoðað stjörnurnar af fullri alvöru um himininn frá því að sólin sest og þangað til hún kemur upp aftur með berum augum að gúggla þessar upplýsingar sjálf talsvert og nota líka

í símunum litlu forritin

og ég hef komist að því að þeir sem nota þau þekkja ekkert endilega íslensku heitin á fyrirbærunum sem við sjáum þarna uppi þannig að ég fæ oft spurningar

þar sem tæknin virðist

þannig að það er mikilvægt að skrifa svona bók

upp á íslensku ég er sannfærður um það og kenni mikið krökkum og þar rekst ég á þetta að þá skortir oft íslensku hugtökin og þetta er líka tilraun til að laga það aðeins er þetta bókin hefði viljað lesa þegar hann var lítill ekki spurning og líka stóri stjörnu Sævar

bók fyrir alla fjölskylduna

þú ferð í sumarbústaðinn og sérð eitthvað áhugavert þarna uppi það er í rauninni verið að segja frá því þú þarft ekki stjörnukíki endilega en þú sérð meira með honum ef þú átt handsjónauka heima hjá þér fullkomið

er eins með þessa og bókina hennar Margrétar þetta er geysilega fallega hönnuð bók og aðgengileg já og hægt að opna hvar sem er ég hafði svo gaman af því að þarna eru vísanir í goðafræðina grísku goðafræðina ég datt alveg í hana sem barn og náttúrulega

nöfnin á stjörnunum og

eru svo tengd goðafræðinni það er ýmislegt í þessari bók sem er ekki bara stjörnufræði sem er mjög áhugavert þetta eru fræðandi upplýsandi bækur fyrir börn við verðum aftur

næstu viku og þá tökum við fyrir annað þema þakka þér fyrir Brynhildur og ykkur fyrir að koma